हल्कू नीलू रंग जु ची मेते ता शांति सुकून अर खुली हवा की याद डिलांदु यु जु ची आसमान अर समुद्रे भी हमते याद डिलांदु ची जु की हमा मन ते तरो ताज़ा राखंड मा मदद करदु अर जब नीला रंग ते देख्दु छो ता मेते भोत ख़ुशी अर शीतलता मिलदी।